puhupas minkälainen se heinänteko oli ennen
no se tuota heinänteko oli semmoinen että miehet lähti viikatteella niittämään ja ja semmoisissa olihan niitä nyt vähän joissain jo koneita semmoisia niittokoneita mutta ei pystynyt niillähän ei - semmoista - maaniittyä eikä - joka ei ollut kerran muuten laitettuna joka oli - luonnonniittyä niin eihän sinne koneita pystynyt - miehet lähti niittämään päivää ennemmin ja sitten huomenna aamuna lähti naiset haravan kanssa panemaan luo'olle niitä ja kuivattiin päällä siinä ja sitten tuota tehtiin kun ne kuivui siinä niin karhottiin vielä ne luot kun se semmoisen luo'on että se käännettiin ne ne ei niitoksellaan kuivanut se piti kääntää ja haroa levälleen noin se niitos no sitten kun se päivän kuivattiin jos oli kerran poutapäivä no sitten vielä karhottiin ne heinät sillä lailla että noin että se altapäinkin kuivui ja sitten tehtiin takkoja ja sitten oli semmoiset pajusta oli semmoinen takkavitsa ja siinä oli sitten tehty vielä semmoinen eri osa ensi oli semmoinen suora paju noin ja terävä kärki siinä ja siinä oli sitten semmoinen niin kuin väännetystä vitsasta sitten se osa joka kääntyi noin ja siinä oli sitten se siinä - semmoinen lenkki josta vedettiin - naiset veti jotka teki sen takan naiset veti sen - lenkistä ja miehet siitä takkavitsasta ja sitten selkään ja se takka tehtiin sillä lailla ne heinät takalle pantiin takaksi sanottiin sitä - läjähän se nyt arvolleen on mutta sanottiin takaksi niin se tehtiin haravalla tuolla lailla lyötiin vastakkain ja pantiin päällekkäin noin aina että siitä tuli se läjä ja se pysyi hyvästi koossa se pantiin sitten siihen vitsaan ja sitten naiset kun oli nostelemassa selkään sen takan miehet sen -- selkään ja ne kantoi latoon sitten se se oli se takkavitsa semmoinen pajusta tehty ja tuota miehet niitti päivää ennemmin sille niitokselleen mutta sitten naiset meni - sitten kun jos oli semmoisia tekopeltoja joita niin kuin nyt oli kynnetty ja ja heinällä oikein mutta kun niitä oli vähän ennen semmoisia peltoja talossa eihän ne ollut kun ne oli viljalla mikä oli niin ne luonnonniitystä tehtiin sinne ei pystynyt koneita viemään mutta sitten jos oli semmoista peltoa mihin pystyi koneet niin ne - jossakin paikoin jo oli niittokoneita silloin mutta eihän niitä monessakaan vielä ollut silloinkaan ja sitten kun tehtiin tuoltakin tuoltakin - Kortteiselta - jätteiltä no eihän sinne voinut viedä siellähän oli niitettävä vain ja haravoitava sillä lailla ja tehtävä takka ja kannettava latoon sitten se takka ihmiset kantoi miehet ei ne naiset en minä tiedä jos lie -- vankka nainen ollut mutta ei missä minä palvelijana olin niin ei niissä tarvinnut minun kun ja meidän kantaa miehet ne kantoi sillä lailla niin semmoista se oli se heinäntekokin ei se ollut ja siellä sitten oltiin tuolla Kortteisellakin kun minäkin Rönnyssä olin Kortteisella oltiin ladossa yötä vain ja sitten tuota siellä sitä syötiin ja keitettiin rannalla - se oli vielä sinä aikanakin tuolla Kortteisella semmoista että siellä - jaettiin sitten aina joka kesäksi niin eri palsta niin niin ne jakoi ne sen Kortteis-osan että meni noin pitkin päin päin sinne kun siinä oli se kanava - poikki sen Kortteisen niin sinne asti aina niin palstottiin semmoinen itse kullekin ne jakoi että muka sattui - toisinaan sattui parempi osa toisinaan huonompi niin ne sillä jakoi sen niin tuota se oli semmoista juttua että ei sitä mitään ollut eikä hevosia käytetty eikä mitään niissä niitylläkään ne oli miesten kannettava vain ja naiset teki ne - heinätakat ja vitsa oli semmoinen jolla ne kantoi kyllä minäkin niin kyllä harvemmassa -- sinä aikana kun minäkin olin niin ei sitä ollut Rönnyssä nyt oli sitten jo niittokone oli kun siinä oli niitä - heinäsarkoja kylvöheinää minä en tiedä liekö tuota kylvöheinää ollut ne mutta mitä oli jäänyt kumminkin peltosarat heinällä että pystyi koneella mutta ei niitä muualla ollut ne oli miesten niitettävä ne viikatteella - niitti ne ja haravoitiin sitten sillä lailla ei ollut haravakoneita minunkaan aikana ollut vielä missään mitä - Lylylässä sitten nyt mitä minä mökillä olin mutta Lylylässä mutta isäntävainaja vanhaisäntä - ei antanut vielä tuoda haravakonettakaan niitylleen se sanoi että niin kauan kuin hän on niin ei tarvitse että kyllähän se on niin haravalla haravoitava vain eikä niille pystynyt koneita semmoiselle luonnonniitylle monellekaan viemäänkään eikä noita tainnut ollakaan en minä tiedä ainakaan että olisiko niitä ollut noita koneita niin nyt ei mitään tehdä enää muuta kuin koneilla niitylläkin niin semmoista se oli se heinänteko viikatteet käytettiin sitten kun niille kesä niitettiin ja - käytössä oli sitten taas vietiin keväällä ne pajalle ne kallitsi - viikatteet siellä pajassa seppä uudestaan ja teroitti ne ja sitten taas sai - miehet ne panna varteen ja niittää ei ollut mitään koneita eikä hevosia vietykään sinne niitylle milloinkaan eikä mitään semmoista semmoista se oli se heinänteko niin sitten jos satoi niin ne joutui olemaan siellä ja sitten taas piti karhoja uudestaan että ne kuivui ja ei niitä ollut -- sitten taas minä mitä nyt jo viimeiseltä niin tuli nuo mutta minä kun palvelijana olin niin eihän niitä silloin vielä ollut mutta sitten minä - olin muiden heinässä jo viimeiseltä niin sittenhän niitä oli - jo koneita ja sitten pantiin seipäälle ne heinät kuivamaan että - liekö noita vielä noita seivästouhuja en tiedä mutta ennemmin niin sitten niin pantiin niin oli semmoiset seipäät lyötiin maahan pystyyn sinne niitylle ja pitkin noin sarkoja jossa oli kerran niin ja sitten niissä oli tapit niin toiset oli kaksitappisia toiset kolmetappisia että aina pantiin siihen väliin että ei ihan läjään tullut ne heinät sinne pitkälle kovin eikä niin kovin pitkiä ollut ne ja olihan niitä hyvin lyhyitäkin tappeja jo viimeiseltä nyt mutta mutta eihän niitä nyt ole enää tainnut ja niin että ne sitten pantiin siihen heinäseipäälle ja siinä annettiin kuivaa ja siitä ajettiin latoon sitten hevosillakin jo ja mutta eihän se lyhyt heinä ja - semmoisen niityn tavallisen niityn heinä - niin pysynytkään seipäällä sehän oli lyhyttä mutta sitten nyt joka rupesi viljelemään sillä lailla että oli jo vähän se nurmi pitempi ja semmoista heinää ja sitä peltojätettä ja muuta niittyjätettäkin kun ne kauraa kasvatti niityllä niin sitten kun jätti heinälle niin se kasvoi sitten pitempää se heinä niin sen pystyi jo panemaan sitten seipäälle mutta eihän sitä luonnonniityn heinää pystynyt sehän oli lyhyttä nykettä sehän oli - kuivattava siinä - päällä vain luo'oksi sanottiin aina että luo'olle pannaan niin kun se - päälle karhottiin sieltä laidoilta kun se oli niitetty kun viikatteella niitettiin niin sehän tuli semmoisiin juoniin kun miehet niitti niin - jäi läjään sitten sinne noin se viikatteen jäljeltä niin se siitä piti harostella noin yhteenpäin ja käännellä tuota semmoiselle että se tuli yhtä luokoa sitten semmoista se oli - heinähomma se silloin aikana kun minä olin palvelijana mutta onhan se sitten jäljestäpäin jo minäkin olin muiden heinässä ilman muuta että on seipäällekin pannut ja - omalla mökillä pantiin seipäälle
entäs niin kuin viljankorjuu sitten
no viljankorjuu sirpillä leikattiin kainaloon tuohon leikattiin ruista kun oli ja se oli ennen semmoista ruista että sitä ei nykyään ole kun se ne teki syksyllä tehtiin tuota se - ruispeltotouhu talvet ajoivat muraa ja lantaa sekaisin tunkioon aina mihin ruista tehtiin niin saralleen tunkion ja sitten keväällä - eli sitten kesällä kun uudestaan ruista kun - syksykesästähän ruis tehdään niin kun ne - levitti kun heinä tehtiin ensi sitten ruvettiin levittämään siihen lanta - ja käännettiin se - ruispelto uudestaan ja sitten sitten kylvettiin myöhemmällä se kun se oli siinä ollut vähän aikaa niin sitten kylvettiin ne siemenet ja - kesällä - toisena kesänä sitten leikattiin niin se tuota oli semmoista se ruiskin sitten että se oli niin paksua niin kuin tuommoinen ruoho järvessä ihan että se ei ollut semmoista - ujua niin kuin nykyään ja se oli korkeata melkein ihmisen korkuista ja oli tuossa Lylylässä kun sitä tehtiin kauheasti sen - päälle työtä niin siinä oli sitten vankkaa ruista se oli korkeaa semmoista ja paksua että -- puikko sai mennä ihan - oljen läpi ja ymmärräthän sen kun ennen - vuodeoljetkin --- tilatkin tehtiin niistä oljista pantiin -- patjan sisään se olki niin talven sai nukkua niin ei ollut vielä litussa ne - ruisoljet siellä ne oli niin kovia ja vakkoja ne oljet kun ne riihissä puitiin niin niitä ei hakattu sitten niiltä tyviltä ne ensinnäkin hakattiin seinään että se - ne - jyvät tippui pois ja sitten pantiin semmoiseen suomukseen noin vastakkain ne lyhteet tuolla lailla ja sitten siitä hakattiin vain sillä vartalla vartaksi sanottiin semmoista joka oli semmoinen linkku aina - joka lensi kun lyötiin niin se siellä nenässä lensi semmoinen puu niin sillä lyötiin niin niille latvoille ne tyvet sitten ei tarvinnut kun ne oli kerran leikattu ja silvottu niin eihän niitä tarvinnut niin tuota hakata sieltä tyviltä niin ne jäi - kokonaiseksi ihan ja ne oli niin kauheita ne oljet niin niin - kun mikähän -- isosydämisiä niissä oli suuri reikä keskellä ja niin se sillä lailla tehtiin sitten että se siinä puitiin sillä lailla ja ja tuota mitä minun piti sanoakaan siihen ne oli ne oli ensin pantiin leikattiin - sitähän minun piti jäi kesken ensin pelloilla leikattiin sillä sirpillä ja sidottiin semmoiseen lyhteeseen niin kuin minäkin jossa on minunkin tämä silmäni sitten loukkaantui kun minä leikkasin Lylylään urakalla niitä että minä sain sitten jyviä siitä palkasta mutta kun minä en muista minkä verran se oli aina sadalta -- kuhilaalta sen ja kymmeneltä kuhilaalta se - mitä niitä annettiin niitä jyviä niin niin se leikattiin semmoiseen lyhteeseen vähän matkan päähän jos ei - heti sitonut niin leikkasi vähän matkan päähän riviin ja sitten sitoi ne ja niitä pantiin sitten kymmenen lyhdettä aina yhteen kuhilaaseen että yhdeksän pantiin pystyyn noin ja sitten kymmenes siihen nenään käännettiin noin - niin kuin hattu lyhteeksi ja levitettiin ja siinähän ne pellolla sitten kuivattiin sillä lailla ja ja tuota siitä sitten ajoivat riiheen ja parsille pantiin sitten ja sitten riihtä lämmitettiin että ne kuivui siellä niin ne oli sitten kuivia niin niistä tippui kyllä hyvästi ne jyvät pois ne ei tarvinnut hakata eikä kovin mahdotonta - sitä puintia ja sitten masinointiin ne siitä niin tuota kyllä siinä oli urakkaa ja työtä mutta niin ne ihmiset teki ja eikä ne -- paljoksunut eikä sitä työtä milloinkaan ne teki vain sitä sillä lailla ja sitten ne - semmoinen oli masiinaksi sanottiin joka se - puhdisti ne sinne semmoiseen lootaan tuli ne jyvät ja siitä sitten korjasivat aittaansa ja kyllä se kyllä se oli semmoista hommaa että ei sitä ei sitä nykyajan ihmiset ymmärrä eikä tiedäkään
olikos kaurariihi samanlainen
no samanlainen se oli kaurariihikin niinhän ne tehtiin kuhilaillahan ne pellolla kuivattiin ne kauratkin ja sitten ajettiin mutta se kaura ei ollut aina niin se ei - kyllä se leikattiin sirpillä sekin mutta ei se ollut niin - pitkää eikä vankkaa mutta se ruis eiköhän nuo lie ollut -- erimmänlaista ruistakin kuin nykyään ne oli ne jyvätkin niin isoja ja semmoisia että että miten minusta tuntuisi että nykyään ei ole ja semmoista enää kuin se oli silloin mutta kyllä ne teki talven kun ne teki - työtä tuolla Lylylässäkin kun ajoivat niin sieltä lamminpäästä muraa sihen ja sitten lantaa sekaan lehmänlanta pantiin se pantiin kerroksittain sinne kuormittain ajoivat tunkion päälle isoja tunkioita ja melkein joka saralla oli iso tunkio mikä se sitten levitettiin heinäajan jäljestä se levitettiin ja kynnettiin maan sisään ja sitten myöhemmällä tehtiin se ruis vasta ja sitten vasta ensi syksynä leikattiin semmoisena ne oli ne oli semmoisena miksi ne sanokaan sitä peltoa mikä se oli aina se kesannoksi että se oli niin kuin kesantona sen ajan se pelto mihin se pantiin se ruis niin - kyllähän sen ymmärrät että minkälaista se sitten kasvoi se oli voiman kanssa ja sitten kun ne ei ollut isoja ne - laajoja ne saratkaan ja ne pellon ojatkin niin ne siivottiin joka jumalan kerran pohjat ja laidat että niissä ei ollut niin mahdoton sitten sitä heinää eikä muuta ja että ne oli kuivia sitten ne saratkin oli se
miten se silmä oikein tarkkaan sitten meni
no se meni sillä lailla että kun minä leikkasin sitä ruista siellä Lylylässä niin - urakalla leikkasin jyväpalkalla muka ja sitten kun minä olin leikannut ne lyhteet ja sidoin yksinäni vielä siellä pellolla laittelin kaikki kun minä olin kun Matti oli pieni niin niin tuota minä olin sitonut ja sitten kun minä sidoin ne ja -- tavallisesti pantiin vielä jos oli kosteampi ilma niin semmoiselle noin semmoiselle ristikolle sinne saralle niin niin kauan kuin saatiin nyt kaikki tehtyä se hommansa sille päivälle ja minä sitten rupesin ja kuhilastamaan niitä ja minä kuhilastin jo aika - aika paljon niin kuin minä olin tehnyt ne pystyyn pannut näin ne lyhteet ensin kun ne pantiin niin kuin semmoinen niin kuin joulu eli juhannuskokko sinäkään et ole ehkä nähnytkään niitä semmoisia niin niin tuota siihen pantiin pystyyn ne lyhteet ja sitten puristettiin tällä lailla näin että se pysyi koossa ne latvat ja jyvät jäi sitten sinne sen alle mikä - yksi lyhde jätettiin sitten semmoinen joka levitettiin noin niin kuin semmoinen peitoksi siihen - käännettiin noin ensin kaksin kerroin se tuolla lailla ja siitä leviteltiin noin ja minä rupesin ja käänsin sen sillä lailla ja sitten rupesin ja puristin noin ne lyhteenlatvat sinne alaspäin ja sitten sen päälle sen hatun siihen hatuksihan ne sanokin sitä niin siitä tyvestä se olki pisti - silmäterään ei terään - tähän munuaiseen ihan tähän - teräsen viereen siihen tuli pieni haava ja sitä kirvelsi kirvelsi kauheasti ja minä menin sitten Lylylään silloin kun minä en muista että meninkö minä heti samana iltana vai huomennako minä sitten menin ja niin että kun se - kävi nyt niin kuin se -- tulehtui ja ei ruvennut herennyt kirpeloimästä ja minä menin sitten Lylylään sen kanssa - sillä lailla että toimitin missä ja miten se tuli niin Lylylässä sitten vielä tekivät sillä lailla ja minä - luulen että se sille oli pahennusta vielä sille minun silmälleni kun sillä emännällä oli semmoiset silmät että siihen käytettiin semmoista - lääkettä semmoista mitähän lie ollut kun sillä oli semmoiset niin ne panivat penkille minut selälleen ja sippauttivat sitä siihen silmään ja sitten se vasta rupesikin kirpelöimään ja tulehtui ihan punottui kaikki kaikki punottui ja päätä rupesi särkemään ja niin ne Lylylän isäntä sanoi että nyt ei auta muuta mutta - nyt oli lähdettävä kirkolle minun että kun ne oli vakuutettu ne työmiehet että lähteä ja hän lähtee toveriksi ja niinhän me tultiin tänne kirkolle ja lääkäriin sitten ja no eihän sille mitään täällä lääkärit voinut - voinut ne määräsi minut sitten Jyväskylään ja no siellä ei ollut sitten muuta kuin semmoinen silmälääkäri yksityinen jolla ei ollut -- sairaalaa eikä mitään mihin olisi no sittenhän minun piti sinne Helsinkiin mennä ja siellä olin kaksi kuukauttahan minä olin siellä yliopiston silmäklinikalla siellähän se leikattiin mutta se - loppui sitten kuitenkin se polte siitä mutta eihän siihen näköä tullut se tulehtui niin kokonaan että se meni näkö ja se sanoivat että se on tuota saanut semmoisen myrkytyksen siinä se tuli semmoinen - siinä kun minä sitä ruislyhteen rupesin siihen ja puristin siihen nenään kun se piti puristua kun sen käänsi ensin näin kaksin kerroin käsissään noin - ja levitti niin sitten kun piti panna noin se - missä ne pystylyhteet oli niin sen nenään ja puristaa noin että sen nyt supistui sitten ne peittyi ne latvat sinne alle niin siitä vain siitä tyvestä tökkäsi silmään tuohon se tyveen olki ja semmoisesta se meni tuo jo ja nyt meni tuo kaihin takia toinen tuommoiseksi että ei sillä paljon mitään ole merkitystä ole eikä tiedä tokko tuo ei suinkaan siihen tule näköä tietenkään eikä saa siihenkään kyllä kai se tieten viimein vie ihan sokeaksi jos ei tuo paljon enää näekään
no minkäslainen se liinankorjuu sitten oli
no liinankorjuu oli semmoista että ne liinat kun ne revittiin pellosta ja pantiin semmoisiin taas lyhteisiin ja aidalla kuivattiin ensin pantiin tuota semmoisiin lyhteisiin ja - liotettiin monta viikkoa tuota rannassa niitä semmoisessa läjässä - järvessä ja sieltä kun nostettiin niin aidalle kuivamaan ne sitten - semmoisen kun ne oli semmoisissa pienissä lyhteissä niin se haara levitettiin noin ja pantiin aidan päälle kuivamaan että ne siinä kuivui ja siitä vietiin taas saunaan sitten ne ja saunassa pantiin ne sinne saunan parvekkeelle niin kuin riihessä - rukiit noin -- latoon - ladottiin pystyyn tuolla lailla sinne parvekkeelle kun niissä oli ennen semmoiset parvekkeet saunassa jossa maltaita tehtiin niin siinä kun ne kuivui sitten hyvin rutikuivaksi siitä tuotiin sitten ja oli semmoiset liinaloukut puusta tehdyt semmoiset loukut oikein kaksi - semmoinen uurna oli siinä keskellä niin ja kaksi semmoista niin kuin huuleketta niin kahden puolen siinä loukussa ja sitten oli semmoinen jolla hakattiin noin se oli kiinni tuolta päästä noin sen loukun niin semmoinen niin kuin linkku noin jolla hakattiin ne hienoksi sitten ja vedettiin aina läpi siitä ja taas hakattiin että se tuli pehmeä ihan niin kuin ja levisi - siitä oljesta pois koko sitten tuli sitä töhkää sinne alle sitä - loukutusliinan töhkää kun se - mureni pois - se pinta kun siitä jäi ne kuidut sitten ja sitten kun ne oli loukutettu sillä lailla sitten oli semmoiset rautalihdat vielä jotka oli samanlainen oli melkein niin kuin se loukku mutta ne oli rautaiset ne kaksi siinä - laidassa ne joiden läpi se vedettiin että ne vielä pehmisi no sitten vielä hakattiin semmoisella niin kuin - puukolla semmoisella vitimellä niin että se vielä pehmisi sen niin niistä tuli sitten semmoista että pystyi kehräämään ja sitten vielä oli semmoisia että oli sanottiin miksi ne sanokaan sitä jossa niitä hakattiin taas semmoinen niin kuin rautapiikit pystyssä mistä sai sitten oikein tehdä kuontaloita semmoisia joka kehrättiin sitten kyllä se oli sekin touhua ja kun pimeänä aikana aina aamulla aikaisin ne loukutettiin ne ne oli se oli tyyli otettu että pimeällä ne ja aamulla aikaisin että muut työt sitten tuli päivällä tehtyä niin niin loukutettiin ne liinat ja voi taitamaton kuitenkin kyllä siinä oli hommaa niin sitten - samalla lailla pellava mutta se pellava oli pientä semmoista lyhkäistä ja se pellava kun otettiin -- kasvatettiin niin sitten tynnyriin hakattiin tynnyrissä oli semmoiset oli iso puutynnyri pellolla ja siinä oli semmoiset piikit noin se tynnyrin -- lauta oli oikein siellä tynnyrin sisässä ja siinä ne piikit sitten niin siihen hakattiin noin että ne siemenet jäi siitä sitten sinne tynnyriin ja sitten ne oljet pantiin taas saunaan ja sillä lailla ensin liotettiin järvessä ja sitten pantiin saunaan ja - kuivattiin samalla lailla kuin liinatkin niin niistä sitten siitä kai sitä sitten pääsi kehräämään kun -- pani sen se häkkyriksi häkkyriksihän ne sanoi aina kun oli semmoinen käsivarsi joka pantiin pystyyn siihen rukin siinä oli reikä rukin - siinä penkissä ja siihen pantiin ja siinä sitten se ja siihen häkkyriin sitten ja siitähän sitä kehrättiin sitten sitä - liinalankaa ja niistähän ne kutoi itse kukin aina parhaimmista tehtiin loimilankaa ja ja - sitten huonommista tehtiin kuteita - pyyheliinoja ja muita ja ostihan ne toiset jo sitten viimeiseltä pumpulisia niin kuin kalastuslankaa semmoista loimilangoiksi noihin - pyyheliinoihinkin mutta kutoivat sitten ne ja taas pellavakankaan kun kutoi niin ne teki pellavista senkin loimetkin niin ne oli hyviä ne pellavakankaat ja sitä tuli hienoa kangasta aina se on se pellava oli toisenlaista kuin se liina se oli liina karkeampaa - semmoinen niissä kyllä niissä oli työtä mutta niin ne ihmiset teki vain ja olivat
no entäs maltaan teko sitten
no maltaat tehtiin sillä lailla että pantiin kauroja ja rukiita sekaisin tuota ja eikö nuo lie pannut ohriakin tuohon sekaan ja ne pantiin vakkaan ja sitten huolella vielä kasteltiin ne monta kertaa ja annettiin niin kuin siinä vähän hautua imeltyä sillä lailla ja sitten tuota ne kuivattiin tuota niitä - pidettiin siellä saunanparvella kanssa niin sillä lailla että niitä siellä imellytettiin ja ja lämmitettiin ja saunaa ja sitten ne kuivattiin uunissa pellillä oikein kaikki ja siitä sitten käsikiville vietiin ja jauhettiin sitten tuota itse kullakin oli ne niin enimmäkseen joka talossa oli melkein niin saunannurkassa ne käsinkivet tai missä mikin oli semmoinen että oli kaksi kiveä - niin kuin myllynkivet mutta pienet ja sitten semmoinen varras noin kattoon siitä semmoinen puinen josta sitä pyöritettiin noin niin siinä ne jauhettiin sitten ne maltaat maltaiset ne idätettiin ne rukiit ja ohrat ja ne ensin näin vakassa sillä lailla ja sitten niitä sillä lailla imellytettiin ja kuivattiin sauna eli tuota niin niin - imellytettiin siellä saunanparvella kun niissä oli semmoinen lavitsat siellä saunassa ja mutta sitten sieltä tuotiin - kuivattavaksi pellille uunissahan ne niitä kuivasi että ne oli sitten semmoisia että niistä pystyi jauhamaan eihän sitä muuten olisi pystynyt jauhamaan tuota jos ei ne olisi kuivanut ne oli imeliä ja hyviä - mutta se oli että ensin ne piti idättää tottapa siihen sitten tuli se imelän maku paremmin niissä oli semmoiset pienet idut kaikissa niissä ne - kostutettiin ne haalealla vedellä siinä vakassa niin ne itivät ja sitten vasta vietiin sinne oikein imeltymään sinne -- saunanparvelle ja sitten sieltä tuotiin ja sitten jauhettiin ne sillä käsinkivillä ja sitten keitettiin tehtiin imellys pataan tai kattilaan mihin mikin -- niillähän oli ennen semmoiset isot - nuo messinkiset kattilat joilla ne keitti sitten sen kaljan pantiin sitten vieläkin siihen imellykseen ruisjauhoja ja niitä maltaita sekaisin ja imellytettiin ja siitä tehtiin kalja siitä pantiin astiaan ja hiivaa ja sitten oli tynnyrit joihin laitettiin - ne teki paljon sitä kerralla ne tynnyrin laittoi ja siitä laskettiin sitten juotavaksi ja syötäväksi se kalja se oli semmoista hommaa siihen pantiin hiiva sekaan ja annettiin käydä se siinä tynnyrissä ja sitten siitä se sitten iskotettiin se tynnyri että se herkesi käymästä että se tuli tavallista kaljaa vain että ei se hapantunut liikaa ja siitä se juotiin siinä oli tappi sitten kyljessä siinä tynnyrissä mistä sitä laskettiin aina niin tuota astiaan joka - mitä käytti
ei ne olutta tehnyt
en minä tiedä sitä että jos se lie ollut sen nimellistä mutta eikös se ollut minä en sitä ole sen -- missä minä oli niin sitä ei olutta nimeltään tehty mutta nehän puhui että se piti olla semmoista toisenlaista tekoa se oluenteko minkälaista minkälaisia kyniä miksi ne sanoi että siinä pitäisi olla en minä sitä ole nähnyt mutta se kalja tehtiin sillä lailla mutta samoista maltaista kai ne sitä oluttakin teki mutta tekikö ne sitten laittoiko ne sitten toisella lailla sen oluen nimen sille ja oluen teon mutta tavallista kaljaa mitä käytettiin niin se tehtiin sillä lailla että se - niistä samoista aineista kai se olutkin liekö häneen pantu sitten muuta sitä minä en ole nähnyt sitä oluen tekoa mutta kaljan teko oli semmoista ne maltaat tehtiin sillä lailla pantiin ei niitä ostomaltaita ollut enkä minä tiedä liekö noita ollut olemassakaan muuta minäkin olen jauhanut niillä käsinkivillä ja jauhoihan ne niillä muitakin semmoista tavallista jyvää jos kuiva oli mutta siitä tuli karkeata se jauho niistä se ei tullut niin kuin tavallinen jauho mutta se tuli semmoista rouhetta paremmin ei nyt kovin karkeaa mutta kumminkin semmoista rouhetta se tuli että ei se tullut niin kuin myllyssä jauhettu ja kyllä kai ne myllyssäkin jauhatti niitä maltaita joka enempi teki niin noissa tuulimyllyssä niin kyllä kai ne kun ne saihan ne niitä nostamalla niitä kiviä niin jauhamaan karkeaa ja laskemalla niin hienompaa jauhoa niin kyllä kai ne niissä jauhatti joka enempi teki maltaita niin myllyssäkin niitä mutta kumminkin tuulimyllyssä että mutta tuota sen mitä minäkin näin niin me aina jauhettiin niillä käsinkivillä niitä sanottiin käsinkiviksi ja eli jauhinkiveksi niitä oli - ne oli semmoisen lavitsan päällä nurkassa saunassa eli saunan porstuassa kummassa vain niin tuota siellä ne käytiin - jauhamassa
niitä maltaita piti vahtia sitten
no niinhän niitä piti ja käännellä että ne siellä imeltyi ja - sitten kuivasivat niitä uunissa sitten kun ne oli - imeltynyt hyviksi ja mennyt semmoisiksi niin sitten ne uunissa kuivasi ne - jauhotouhua että tuota eihän ne kun jos ne ei kuivanut siellä parvekkeellakaan saunanparvekkeellakaan niin kuivaksi että niitä olisi pystynyt jauhattamaan niillä mutta kumminkin ne siellä kuitenkin vielä imeltyi ja - kyllä ne hyviä oli ja imeliä syödä muutenkin pureskella kyllä - ne oli ei siinä ollut mitään kyllä ne - ja selvästä viljasta kun se tehtiin ja oikeata viljaa niin kuin se ennen vanhaan tuli isoja oli rukiit ja ohrat ja kaurat ne oli isoja ne ei ollut pieniä mutta sitä minä en muista oikein että pantiinko siihen kauroja mutta ohria ainakin pantiin ja rukiita
ei herneitä pantu
ei niitä herneitä jauhettu mutta kyllä niitä kasvatettiin ja mutta ne puitiin riihessä ja sitten masiinalla siinä niin kuin kuin rukiitkin niin siilattiin ne sillä lailla mutta ennemmin minun oloa niin kuin oli niitäkin jyviä niin kuin niitä oli pohtimella pohdattu minä
no entäs vanhimman ajan pyykinpesu
no se oli semmoista että kun pantiin ensinnäkin - säkki tai liinainen vaate vakkaan ja siihen koivuisia poroja ja sitten alle korvo tai mikä ämpäri minkäkin - mihin ne meni sitten siitä kun kaatoi kuumaa kiehuvaa vettä niiden porojen päälle niin se meni sitten sinne ämpäriin ja sitten se pyykki mitä oli niin kun se oli kostutettu ja käsiin - hangattu sitä niin se pantiin sitten kiehumaan muuripataan ja se lipeäksi sanottiin sitten sitä mikä siitä porosta tuli se pantiin sekaan ja siinä kiehutettiin vaatteet ja sitten lähdettiin järvelle tai mihin kaivolle mikin meni niin - hakkaamaan oli kartturahi semmoinen korkea joka että ei tarvinnut kumarassa olla mutta se on semmoinen korkea ja sitten semmoinen karttu puusta tehty siinä oli semmoinen pää noin ja sitten semmoinen varsi jolla hakattiin siinä sitten niitä vaatteita ja taas huuhdottiin jossakin vedessä niitä korvossa tai rannassa jos oli niin avannossa ja taas hakattiin siinä kartulla ja sitten tuota siitä pantiin sitten - kun oli hakattu sen mitä nyt arveli että nyt se on se lipeä siitä lähtenyt niin se pantiin sitten - siihen - korvoon uudestaan ja sitten tuotiin - karjakeittiöön ja siellä pantiin kuuma - vesi päälle ja siitä väännettiin sitten kuivaa ne vaatteet ja tuota voi herra kun jäälläkin käytiin - Linnallakin kun olin niin hevosella vietiin ne korvot kun niitä ja arvaathan liinaset vaatteet paksut minkälaisia ne oli ne alusvaatteet niin kun siellä jäälläkin käytiin niitä - hakkaamassa niin sillä kartulla vedessä ja niin vaatteetkin jäätyi hameetkin jäätyi aina niin että ne oli tuolla noin kaukana ihosta ihan ja voi taitamaton kuitenkin ja sitten kun ne kuumalla vedellä siinä sitten - tuo muurista pantiin kuuma vesi niiden päälle siitä väännettiin kuivaksi ja - sillä lailla sitten kuivattiin ja sitten kun ne oli kuivattuna ja tuotiin sisälle niin sitten oli ne - puiset kauluslaudat joilla niitä sitten silitettiin ei niitä raudalla silitetty tokko noita lie paljon rautoja ollut kenelläkään sinä aikana ne pantiin sinne pulikan päälle ja - sitten sillä noin työnnettiin sitä pulikkaa että ne niin kuin mankeloitui siinä semmoista se oli ennen vanhaan se pyykinpesukin ja joessa oli - järvi lähellä niin sinne vietiin hevosella ne korvot kun niitä oli - useammat vaatteet niin eihän niitä ja paksuja rötköjä niistähän tuli pian korvollinen aina vaatteita niin ne vietiin sinne järvelle kartuttavaksi ja huuhdottaviksi sieltä tuotiin vasta pihaan semmoista se oli poroista se tehtiin se lipeä ennen jossa niitä kiehutettiin ja kyllä ne oli valkoisia ja komeita ne alusvaatteet ja se liinavaatekin niin se pehmisikin hirveästi siinä ja kävi niin - että sitä kärsi paremmin pitää - sehän oli jäykkääkin kutomisen jäljeltä ja lakanat ja muut niin nehän oli semmoisia kankeita muuten mutta kun ne siinä kiehutettiin niin ne pehmisivät ja valkenivat ja sitten tehtiin sillä lailla pellavaa kun pellavakangasta kudottiin niin pitkiä kankaita kutoivat niin ne pani keväällä hangen päälle ja siellä pidettiin niin valkeni kovasti niistä tuli kauniita ja ne käänsi aina sitten vain niitä kankaita sillä hangella kun pellavasta tulee kaunista kangasta jos se kerran tuota oikein käytetään ja tehdään ja niin ne teki noissa isossa talossa hangen päälle ne vietiin keväällä valkaistavaksi hanki ja päivä kun valkeni niin ne oli komeita sitten että sitä ei monella ollutkaan niin se oli pyykkihommakin ei niitä koneet pessyt käsin ne - vain hangattiin sinä kuumassa vedessä ensinnäkin se lika irti ja sitten kiehutettiin ne -- ja sitten rantaan tai - kaivolle missä mikin pesi eihän sitä kaikilla rantaa mutta kaivolle sitten - korvoineen ja huuhdottiin ja sitten mutta hyväksi ne piti huuhtoa että ei se lipeä - jäänyt niihin
koivusta saatiin se lipeä
- koivupuustahan no koivujahan ne ennen polttikin kaikki noin niin -- koivunporolipeästä se tehtiin että tuli se lipeä eihän ne -- mäntypuuta paljon - kukaan polttanut ja jos polttivat niin nehän poltti sen tuolla karjakeittiössä sillä lailla koivustahan ne halot hakattiin - tupaan ja sinne niin sieltähän se sitten se poro otettiin siihen lipeäksi siihen tehtäväksi se pantiin talteen mitä oli liikaa niin kauaksi kuin taas tarvitsi niin se pantiin talteen se oli oikein vakka sitä vasten ja se vaate minkä läpi se laskettiin että ei se mene se useinkin - pantiin vielä oljet ensin sinne alle ja sitten vasta vaate ja sitten sitten tuota siihen vaatteen päälle ne porot että mihin pantiin kuuma vesi sitten eihän se muuten olisi - lionnut sen jos ei kuumana panna sitä vettä mutta kun ne oli isot muurit karjakeittiössä niin siellähän sitä laitettiin ja sitten tekihän ne silläkin lailla että ne teki tynnyriin sitä lipeätä ja sieltä laskettiin tuota sitten niin ei tarvinnut joka kerralla tehdä se oli tynnyri puutynnyri nurkassa siellä jossakin penkin päällä karjakeittiössä niin siitä laskettiin sitä lipeätä niin ei tarvinnut joka kerralle tehdä uutta mutta sitten enimmäkseen ne joissa isommat niin eihän sitä niin paljoa niin sitä sitten täytyi tehdä aina välillä että sillä lailla se muuten tehtiin se lipeä ja onhan ne tehnyt sillä lailla kuulemma että tuota se oli ollut siellä tynnyrin päällä se semmoinen vakka ja se että ne on sieltä laskenut sinne tynnyriin valmiiksi sen että sen sitten oli valmista siellä mutta mitä me minäkin ja noissa pienimmissä pienemmät pyykit niin ne tehtiin sillä lailla että sinä aikana kun ruvettiin pyykkiä pesemään niin siinä yksin tein se - laskettiin siitä vakasta vakan läpi siitä ne - läpi se vesi sinne ja kyllä se oli ruskeata ja komeata ja liukasta sitten se oli liukasta ja komeata se siitä - koivuporopuusta mikä se - kun minä olin tuolla Ruuskalla yhden kesän tuossa pappilassa niin kuukausikaupalla menin siihen kun se pappila isäntä piti niin kun se oli - lampuotimiehenä siinä semmoisena että sillä oli karjaa ja se viljeli maata tuossa tuossa isossa pappilassa niin se sitten minä olin sen kesän kotona niin se pyysi minua että enkö minä tulisi hänelle kun minä olin niillä minä kun olen - kahdesti ollut karjakkokurssilla olin tuota niillä kun ne talossa piti niitä viikon vai kaksi vai kolme viikkoako kolme viikkoahan se oli se kurssi karjakkokurssi niin minä olin Pesolassa niissä kurssilla ja sitten Uudellatalolla oli taas niin minä olin siinä niillä kurssilla niin se pappilan isäntä kun oli sitten se lampuoti semmoinen Ruuskahan se oli niin se oli semmoinen että se piti karjaa ja sillä piti olla semmoista hyvää karjaa ja semmoista että se ei ollut ja se sen maidon piti niin nuukana että se piti olla se ja kermakin niin se oli niin - kellertävää semmoista komeaa oikein niin se houkutteli minut sitten - kuumieheksi kesällä siihen että enkö minä kuukausikaupalla tulisi että palkalla siihen kesän ajaksi kun se ei tarvinnut talvella muuta kuin yhden - palvelijan ja sillä oli tuo Katri Laahanen palvelijana silloin siinä niin minä sitten lähdin ja olin sillä Ruuskalla sen kesän niin se kun teki koivusta lipeästä eli porosta niin semmoista lipeää semmoiseen kappaan ja antoi aina lehmän juomiseen panna aina sitä niin lehmät pysyi terveenä ja eikä niissä ollut milloinkaan mitään vaivaa ja muuta niin se vähäisen osa aina pani siihen lehmän joskus ei aina mutta joskus siihen lehmän juomiseen sitä lipeätä
sehän kumma
se oli kumma niin sitä minäkin ihmettelin enkä minä ollut nähnyt enkä kuullut ennen mutta kyllä ne lehmät tykkäsi ja ne joi niin hyvin ja se pani semmoisella - määrätyllä astialla siihen juomiseen ei sitä paljon pantu kerralla mutta eikä aina mutta joskus niin se sanoi että se on terveellistä lehmän sisuksille no ei ollut kuralla milloinkaan eikä niissä ollut mitään että niitä tautia ei utaretautia eikä mitään niissä lehmissä ne oli niin ja ne oli kuuluja lehmiä sinä aikana vaikka ne oli maatiaislehmiä niin ja se oli se maito ja kerma niin mitä niissä oli niin se oli oikein kellertävää ja hyvää semmoista niin siinähän minäkin näin sitten senkin että se pani semmoiseen pieni kopsa oli ja se pani kun sitten olkia ihan ensin sinne kopsan pohjalle ja sitten siihen pantiin tiuha - ja - lie ollut kaksin kerroin niin liinainen vaate ja siihen pantiin ne porot ja sen päälle kuuma vesi sitten ja siitä se laski sitten siihen astiaan minkälainen milloinkin oli eihän se nyt iso semmoiseen tarvinnut olla kun pikkuisen annettiin vähänkö siihen lehmäjuomiseen silloin tällöin ei sitä - aina annettu niin se siihen - sitten semmoisella pienellä astialla tuo se lehmä juomisämpäriin kun ne - ämpäristä juotettiin sinä aikana eihän niitä ollut niitä juomakuppeja pappilassakaan silloin eikä mitään niin se siihen toi siihen juomissankoon niin tuota sen määränsä mikä se toi niin niin mikähän lie niin kuin korttelillinen ollut sitä lipeätä siinä minä näen sen ja se sanoi niin se oli vanhan kansan mies ja - paljon elukoiden kanssa ollut niin sanoi niin että se on terveellistä lehmän sisuksille ne ei tule kuralle eikä ne niissä ole eikä niissä ollut lehmän sitä utaretulehdusta milloinkaan toiset lehmät kun - tahtoi tulla se tulehdus niiden utareisiinkin työkseen ja ja sitten tuota muutenkin kurallekin jotkin lehmät tuli välistä
milläs ne hoiti niitä lehmiä sitten jos sairaaksi tuli
no minä en tiedä ei kai sinä pappilassa ollessa tarvinnut käydä ainakaan hoitamassa niin tuota muuta kuin mitä noissa taloissa jos tuli niin kuin niitä utaretulehduksia tuli niin nehän - kävi jotkin mikä milloinkin oli ja sehän oli se hyvä hoitaja se entinen tämä Pentin oliko se nyt tämä - Rajamäen Pentin äiti se Iita Iitahan se oli se vanha ihminen nimeltään muistaakseni niin sehän oli hyvä karjakko karjakothan ne niitä sitten hoiti sen niin se oli - niin sehän se oli semmoinen että se kävi taloissa neuvomassa ja hoitamassa karjaa jos niihin tuli ja se utaretulehdushan se oli enimmäkseen jos se kerran tuli - lehmiin ja se - pakkasi tulemaan semmoisiin toisiin lehmiin kesän aikana en minä tiedä johtuiko se kesästä vai oliko se joku muu syy siihen mutta ne pakkasi tulemaan noiden talollisten lehmiin niin se Iitaahan ne vei talosta taloon aina sitten se oli hyvä hoitamaan lehmiä sillä -
sillä oli jotakin lääkettä
niin kai se lie ollut jotakin semmoista ja sitten miten niitä lie haudottu niitä tissiä en minä heitä muista kun minun aikana ei sattunut kun Rönnyssäkin niin siinä ei ollut semmoista vaivaa niissä lehmissä - en minä tiedä että niissä olisi ollut jos ei niissä sillä lailla että raapaisi joku - tissiä metsässä ja muuta mutta ne - sitten jollakin salvalla niitä aina - hoiti ja voiteli että mutta ei siinä utaretulehdusta ollut mutta toisessa talossa se tuli se utaretulehdus mistä se lie johtunut oliko se lehmissä - se vika vai oliko se sillä lailla että se jostakin - aineesta tuli mutta oli sitä ja se Iita oli hyvä mestari siihen sitähän ne kuljettivat sitä se oli silloin tuossa Saunamäellä asuivat sehän oli se Iita eikö se ollut miten se nyt oli sen papin en minä osaa toimittaa muista sitä - miten se on sen sukua tuo Pentin Rajamäen Pentin äiti mutta hyvä karjakko se oli karjakko se oli alkujaan ihan että se oli sen koulutukseen saanut
no entäs lampaiden hoito ja se - villatouhu
no lampaat ei muuta kuin sillä lailla että niitä kasvatettiin ja ja vuonia tekivät ja ne kerittiin ja sitten jota ei pidetty niin se lahdattiin syksyllä ja nahat nyljettiin ja nahkaisia ja - rekivaatteita ne teki niistä nahoista sitten
mitenkäs sitten se villa langaksi saatiin
no villa kartattiin langaksi ja kehrättiin Rönnyssäkin oli kun niissä siinä oli paljon lampaita niin siinä oli oikein semmoinen penkki pitkä rahi siihen kahareisin sitten istuttiin ja sitten oli siinä oli kiinni siinä rahin päässä niin semmoinen niin iso kartta semmoinen niin kuin tavallinen kartta on oletko sinä karttoja nähnyt olethan sinä äitisi
olen minä
no se oli siellä - se oli kiinni siinä sitä sanottiin penkkikartaksi oikein ja sitten oli semmoinen päällyskartta että siinä oli yksi varsi ja se oli - yhtä iso muuten kuin se aluskarttakin niin sillä vedettiin noin ja käännettiin ja se tuli semmoinen niin kuin nyt sekoitellessa tulee siinä sekoiteltiin ne villat sillä lailla kun paljon niitä tuli sekoiteltavaksi niin eihän ne pienillä kartoilla niitä olisi pitänyt kauan siinä kun veteli siinä tuli kaksi kaksi kolme kertaa niin kuin pienillä kartoilla kerralla niin siinä hangattiin ne ja sitten pantiin vakkaan ja taas uusi uudet villat - milloin pantiin sillä lailla että pantiin kahdenlaista sekaisin ja toisinaan sitten yhdenlainen niin sekoiteltiinhan se ennen kuin siitä sitten ruvettiin tekemään niillä pienillä kartoilla lepereitä sehän oli hyvä sitten tehdä siitä sekoitellusta - ensin kartatusta se lepere ja siitä kehrättiin se sitten semmoista se oli ennen vanhaan niiden kanssa ei se tullut sillä yhdellä kertaa eikä niitä koneet tehnyt ihmiset ne teki
kehruuta riitti pitkäksi aikaa
kyllä no iltapuhteet kehrättiin aina sitten kuka kehräsi minkinlaista toiset kehräsi - ohkaisempaa toiset - loimilankaa ja toiset - kudelankaa ja kun iltatyöt tehtiin puhteella niin talvella niin sitten niitä kehrättiin monta tuntia ennen kuin maata ruvettiin ei sitä ollut semmoista eikä ollut niitä lomapäiviä milloinkaan semmoista se oli ei siitä silti tiennyt mitään mukavaa oli ne lepereet kartattiin toiseen vakkaan sitten siitä niillä pienillä kartoilla ja siitä tehtiin niitä lepereitä ja siitä lankaa sitten rullalle ja useampi rulla jos tehtiin täyteen kun niitä oli sillä lailla niitä rukkeja että oli monta rullaa siihen samaan - niin pantiin vakkaan semmoiseen vartaaseen rinnan jos - halusi -- tuota - keriä yhteen ne kaksi säätä ja sitten kerrata uudestaan jos sukkalankojakin teki semmoista eihän sitä nyt kun kangaslankaa tarvinnut sillä lailla tehdä mutta mutta sukkalangat niin kaikki ja semmoiset niin nehän kerrattiin sitten pantiin useampi säie yhteen mutta jos rullat pantiin siihen vakkaan vartaaseen niin ne sai yksin - yhdellä kertaa keriä ja siitä sitten kerältä - kehrätä taas kerrata ne langat että ne kiertyi yhteen se oli Iitallakin oli Rinteen Iitalla - tuota se vakka ja sitten kun se kehräsi ihmisille niin sitten oli kaksi - rullatikkua siinä vakan laidoissa noin ja kahden - sitten ne rullat siinä vakassa keskellä ja siitähän se näkyi aina kerivän sitten yhdelle kerälle ennen kuin se kertasi sukkalankaa kun se kehräsi ihmisillehän se kehräsi sekin paljon ei kai se itse tarvinnut niin paljon
no eikös koivuntuohesta saatu semmoista liima-ainettakin
voi siitähän saatiin meidän äitihän oli semmoinen mestari että kuule kun minulla on yksi lasikannu äidin liimaama se on poikki ollut niin se on semmoista ruskeata lasia vielä niin se on äidin liimaama kun äiti oli mestari ihan siihen -- tekoon niin se kun kyläläisille liimasi sillä lailla että se otettiin metsästä kun silloin sai ottaa metsästä tuohtakin mistä vain eihän sitä ollut niin nuukaa ei missään eikä - niin se haki metsästä semmoisesta -- semmoisesta kasvavasta koivusta että se ei saanut olla vanhaa koivua semmoinen niin kuin keski-ikäinen koivu semmoinen niin siitä tuohen ja sitten se käpristi sen hyvin käppyrään noin pani tuolla lailla kiersi ja sitten se meni saunan luo saunalle ja siellä likellä teki sitten sitten ei sisälle tullut sitten sitä savua eikä - katkua niin se siellä aina teki sitten niin sitä tuohentervaa se - kaapi noin veitsellä kun sen oli - sitä vasten oikein veitsi se kaapi sillä veitsellä siitä tuohennenästä kun se paloi se tuohi niin se kaapi siitä niin ja siitä lähti siihen veitseen semmoista kummaa sitä tervaa tervaa ja sitten se kasteli kylmässä vedessä kun vesikortteli oli vieressä siinä kasteli sen ja sitten - suuhunsa ja pureksi sitten sen sen tervan se tuohentervaksihan ne sanoikin niin sen niin se oli sitten niin että se venyy noin sen sai venyttää vain ja se oli semmoista sitkeää ja mihin sen pani ja pani vastakkain ja - antoi kuivaa lujaan niin se luji ei särkynyt ennen se - särkyi muualta astia niin äiti oli semmoinen mestari että se teki kuule kun tuossa oli - Petterssonin vainaja asui tuossa nimismiehen paikalla ennen tuossa niin se on nimismies se Pettersson ja sitten kun se oli se rouva semmoinen niin nuuka ja sitten lie ollut muutenkin semmoista että mitä kun palvelijat särki astioita ja särkyi niin lie kai ne kaikki ollut eihän sitä ennen ollut niin varaa eikä kukaan ollut niin nehän niin se vakoittain semmoisen ison kopsallisen - monestikin niin laittanut niin äiti tervasi niitä astioita kun palvelijat oli särkenyt niin vastakkain sillä tuohentervalla pani laittoi ja ne pysyi minulla on yksi kannu semmoinen ruskea kannu lasinen kannu vielä niin se on äitivainajan - en minä ole sitä pitänyt käytännössä se on ollut vain tuolla aitassa niin se on keskeä poikki ollut se kannu ja äiti on tervannut sen kiinni ja eikä ole särkynyt - olenhan minä pidinhän minä sitä nyt alkuun mutta niin sitten kun minulla on noita kannuja eikä noita nyt tarvitsekaan niin enhän minä ole häntä käyttänytkään niin niin tuota ei ole sekään päässyt irti oli se sekin vain kumma konsti ja vaikka minkä tervasi lasisen tai - tai posliiniseen tai sitten noita kivikuppeja niin ennen muualta särkyi ennen kuin se ja se teki paljon sitä työtä kaikille ihmisille joka vain tuolla Niemenkylässäkin ja samoin kuin täällä kirkollakin oli semmoinen kun ne ennen vanhaan - herratkin ei ne - ollut niin nuukia kuin nykyään niin ne - pitivät ne astiat minkälaisena vain kun se kerran sai pitäviksi kyllä se äiti teki sitä paljon ja se sillä lailla vain teki sen että se puukolla -- se oli semmoinen veitsi jolla se kaapi sen siitä nenästä - tötterön nenästä ja kasteli vedessä ja - mutta piti olla hyvät hampaat ja sillä oli niin että se pureksi sen niin se sitkistyi sitten
no tuohiesineitä tehtiin tietysti kanssa
- kyllä niitä tekivät mutta ei meillä tehneet tuohesta milloinkaan mutta puusta isävainaja oli semmoinen että se teki niitä - se - metsässä - kulkiessaan -- pahkakuppeja teki ja ja kapustoita ja lusikoita niin semmoisia mutta ei se tuota - mitään muuta tuohesta tehnyt mutta onhan ne kontit kontteja tehnyt ja kaikkia tuohesta ennen paljon mutta ei se isä ollut niiden milloinkaan mutta kaikkea muuta se puusta teki semmoista että mutta ei se sitä tuohta se kun piti se tuohi jos konttia teki ja semmoisia niin ne piti paljon kiskoa sitten sitä tuohta puusta eihän sitä nyt kenenkään metsään niin se piti olla semmoinen luvattu metsä mistä meni ympäri siihen menee - kun ne konttejakin teki niitä eväskontteja niin siihen tarvitsi paljon tuohta - kiskoa siitä puun ympäristöstä kun sen sai irti alkuun niin nehän siitä sitten kiskoi sitä
no tekikös isä räätälin
ei tehnyt sitä se ei tehnyt mutta suutariin töitä se teki se -
minkäslaista
se pohjasi kenkiä ja tuplasi kenkiä ja sitten se teki uudestakin semmoisia että vanhojen varsiinkin monesti uuden uudet teki niin nuo terät
minkäslainen se oikein kengänteko on
yksi no se oli semmoinen niitä kun oli monenlaisia toisethan teki että niillä oli jo niitä - suutarinkoneita mutta ei sillä isällä ollut muuta kuin tuota sillä lailla että se pantiin tuota se - pikilanka tehtiin semmoista pikeä eikö tuo lie ollut siitä tuohentervasta vai mistä tehty se piki sehän puodistahan ne sitä osti sitä pikeä ja se pantiin semmoiseen se oli semmoisen lapun sisässä - nahkalapun sisässä ja sitten kun sitä suutarilankaa sanottiin suutarilangaksi niin se pantiin tuota tehtiin siitä semmoinen pikilanka sanottiin sitten pikiksihän ne sanoi sitä se on jolla ne ne hankasi sen sillä sitten että se ei sitten milloinkaan siihen ei vesi mennyt eikä se muuten lahonnut se lanka niin se ne hankasi sen sillä ja sitten kahden päin pantiin sian harjasta semmoinen niin kuin neula siihen lankaa ja sitten tuota se pantiin tuohon jalkojen väliin niin joka miten mikin pani - ja minkälaista ommelta teki ja sitten oli semmoisiakin semmoisia pihtejä jonka väliin se pantiin se nahka mitä kohtaa ommeltiin niin ne sitten naskalilla pistettiin reikä siihen ja ja sitten tuota sillä pikilangalla niin toinen lanka vedettiin siitä samasta reiästä toisinpäin ja sitten toinen toisinpäin ja ja sitä mukaa mitä ommelta tehtiin niin pitkästi kun sitä ommeltiin niin kuin kantaompeleitakin tehtiin kenkään kun niitä yksipohjaisia kenkiä piti niin nehän teki semmoiset kantaompeleet niihin että se kantapää tuli siihen niin kuin nyt tavallisesti kantapää on mutta niin se ommeltiin siihen sillä lailla ja sitten kun niiden varsiinkin ompeli niin tästä niin se - pantiin vain sillä lailla että ja lesti oli sitten semmoinen sinne sisään puusta tehty lesti minkäkokoinen millekin tehtiin niin - nehän ompeli sillä lailla sillä pikilangalla vetivät sitten oli semmoinen - tuossa polven päällä semmoinen remmi johon se pantiin se kenkä niin että sen siihen siinä sitten vedettiin niin kahden - päin sitä kahdella pikilangalla sitä ommelta tehtiin se päällysommel
isä teki teille kaikille lapsille
se teki kaikille lapsille kenkiä - joille saatiin nahkaa mutta eihän sitä kaikille ollut täytyi olla toisten vanhoillakin ja ja sillä lailla niin alkuun mutta olihan meillä sitten kun me pidettiin - lammastakin ja sittenhän meillä oli lehmä mutta eihän me niitä lehmän vasikoita kun meille sattui semmoinen hyvä lehmä sukua se lehmä niin nehän otti ne osti ne vasikat niin eihän niitä tarvinnut milloinkaan lahdatakaan niin eihän me niitä nahkoja oli minulla yksi nahka vielä sitten kun minä nyt olin yksinään jo mutta se - niin elämässä tuossa mökillä että ei ne niin sen minä niin tuota säästin yhden mullikan minä pidin minä aina pidin niitä vasikoita mitkä se lehmä teki niin minä pidin sillä lailla että minä pidin - noin kun - talvella syntyi niin minä sitten syksyn pidin niin minä sitten syksyllä aina myin niitä niin yhden - yksi mullikka niin jonka minä lahtautin sitten niin sen nahan minä sitten minä vein tuonne nahkuriin tässä oli silloin noiden isä mikä nahkureita on noita lapsia niin että minä sen sillä lailla siellä nahkurissa laitatan että se saa jäädä kun se oli niin komea punaiset - kupeet ja valkoinen se selkäpuoli että - minä pidän sinään sen lattialla mutta se olikin ajanut sen karvan pois siitä kun ne lihakset vain olisi pitänyt siltä ulkopuolelta niin siellä nahkurissa ruukata mutta se olikin - mennyt sen verran vikaan siltä että se ei saanut osannutkaan niin - ruukkasi sen karvankin pois niin minä sitten Arvi --- Jääskeläis-vainajalle myin sen tässä sen nahan kun siitä tuli semmoinen tavallinen nahka että siitä saapasvarsia pystyi tekemään ei siitä se oli ohkainen kun se oli nuoren elukan - nahka niin siihen piti mutta saappaan ja semmoisia kengänvarsia siitä sai kyllä niin minä sitten Arvi Jääski kun oli hyvä suutari ja - se niin se osti minulta sen nahan sitten tässä että sen minä lahtautin niitä sen elukan nahkoja minä aina myin eikä minulla ollut halu lahdata kun minä elukasta tykkäsin niin minä en hirvennytkään niin minä myin ne vasikat aina ihmisille ne niitä ostajia oli vaikka kuinka paljon - Suoahon Viljo-vainajakin osti minulta kaksikin vasikkaa ja - yksi ja toinen kun se oli se lehmä semmoinen että se oli niin hyvä sen aikaiseksi maatiaislehmäksi Paavolassa oli lehmänäyttely no nehän palkitsi siellä sen silloin sehän sai oikein palkinnon sillä - sillä lehmällä se oli hyvälypsyinen sillä oli niin isot utareet semmoiset sitähän minä sitten pidin niin kauaksi että se tuli niin vanhaksi että sitten viimein ostajalle myin sen kyllä se isä teki semmoista suutarityötäkin ei siinä mikään ollut ja tuplaamaan oli hyvä kyllä ei siinä mikään ollut mutta noin ihan ihan - täyssaappaita se ei milloinkaan tehnyt minä en tiedä että oliko siinä se että niitä kun niitä sai niitä kengän emäksiä ostamalla kaupasta että joka teki niin sai semmoisen leikatun mutta - sitä minä en tiedä minkä tähden se ei mutta se aina vanhoihin varsiin se laittoi vain oliko se että kun ne säilyi kenellä ne kerran ne kengänvarret hyvänä niin se sillä laittoi niihin että kyllä sitä joka työtä se teki niin semmoista että en minä tiedä että olisiko sitä ollut mitään semmoista jota se ei yrittänyt aina ainakaan niin maalaistyöksi ennen vanhaan eikä niitä ollut varaa ostaa niin että pakko tehdä ja - eikä laittaa se oli semmoista se oli pakko tehdä kun väkeä oli ja - joka semmoiselta kun työllään hankkien omin takein koitti mennä niin siinä oli koeteltava ja tehtävä ei ollut kuin rikas ja ei kai niitä ollut kaikilla rikkailla taloihinhan ne tuli suutarit monessa ne ja räätälit niin vaikka oli talollisiakin ja oli varojakin joka taloonhan aina suutarinkin otti jos sattui kerran saamaan ja oli useampi henki nykyäänhän -- ei ei - taida olla suutariakaan tokko noita lie täälläkään jaa mutta Erkkihän on tuossa tuo nahkuri-Erkki suutarina nyt sehän kuului tekevän uudestaan ja ovat teettänyt semmoisia niin lipposia sillä tuokin oli saanut - lahjaksi tuokin Sirkka tuo oma väkensä kai se on teettänyt sille siellä minä olen ajatellut että sietäisi kerran teettää ne on semmoisia yksipohjaisia lipposia lipposeksi sanottiin ennen vanhaan se kuului tekevän semmoisia vanhan kansan lipposia oikein ja vanhan kansan kenkiä varsikenkiä ja muitakin niin tekee niin nahasta ihan että ei tarvitse kumia panna pohjaan eikä mihinkään se kuului olevan vakituinen ja sillä kuului olevan mahdoton työtä oli sanonut että kun Sirkka - olisi semmoinen että sattuisi että -- toverin ottaisi mutta niitä ei tahdo olla sillekään alalle tulevia eikä olevia ja kalliita sitten ovat tieten päivälleen niin se on hidasta hommaa muuten eihän se nyt niin ole joutua niin vaikka - saahan niistä nyt - hyvän palkan niin niikseen kengistäkin mutta kyllähän ne maksaa - muualtahan tuo kuului - nahkansa hakevan isommista liikkeistä oikein valmiiksi sitten tekee se kuului olevan sillä alalla se oli auton ajurina mutta kun sitä auton ajoa ei ollut kuorma-auton ajoa ei ollut niin ja sitten ei kai sen terveyskään siinä - autossa niin - ollut kehuttua niin se oli ruvennut sitten sille alalle sehän oli kotonaankin kun sen isäkin oli nahkurin sakkiahan ne oli nuo suutareita ja semmoisia ja nahanruukkaajia ja
vanhaa suutarin sukua
niin niin se on nyt sitten - kuulemma vakituisena tuossa olihan se meidänkin isännälle sanonut että kun vain mitat tuo niin hän tekee nahkakengät että kun sekään ei noita kumikenkiä vaikka eihän nuo nyt täyskumisia enää nykyään tarvitse pitääkään mutta pohjatkin on kumista - kaikissa jotka kaupasta ostetaan tokko tuolta saanee nahkapohjaista en minä ainakaan tiedä
se on mukavampi jalkaan se nahkapohja
niinhän se on ja sitten katsopas jotka -